Nahkhiiril ommaq siibu küleh ka väikeseq <hesitation> käpäkeseq, minkaga nä saavaq määnestki süüki võttaq nigu kässi vahele ja tuud süvväq näütüses.